<hesitation> Irô Pôrtogaly àby iô ndraiky io, irô iô baka preska karà mitovitovy fo baka <hesitation> raha ten̈a tian-drô hanin̈y fa ndraiky fomba fandokisan-drô. Fa ny azoko volan̈iny edy dônko <hesitation> irô zen̈y ten̈a tia mihin̈a karazan̈a hena, legimo, sôsisy. Abôka eo aminjay <hesitation> any hoanin-drô aô zen̈y ten̈a ny araiky miarka divain ikoa izen̈y ikoa fa migiaka izen̈y. <hesitation>